Manahaky anizao moa ñy fahateraha tonga lafatsy amiko: - Eo baba, eo neny, mamelo baba, mamelo neny. -Mifañampy baba rozy amy neny hamelo ahy. -Manahaky anizay :miezaka rozy roe hahavy ahy amy toera teako.-Manahaky anizay aminy ñy fagniriako lafa misy ñy raha ilako, eo rozy roe hañampy ahy, hañanatsy ahy, hanoro lala ahy; zay ñahy ñy tsingery tao tiako tonga lafatsy.